والله اني اعتقد اذا محد حضر العرسي اكثر مما جنازتي لان جنازتي اني ميتة ميتة ما احتاج يعني ما اعرف ما راح اشوف احد بس العرس انه شغلة فرح ليش واحد ما يجي وليش ما يجي يبارك اعتقد انه اذا ما اجى احد لعرسي جان هسه حيل انقهرت وحيل زعلت